Crayon misy ra mitimity mifalo loko zay, da iny miteraky, rangita zany izy e! ala misy, misy hazo ambony aty, da igny rangita ame taille crayon igny mba hivohan'igny tube agnatiny igny hahafany manoratry, na agnamboara sary.